अनाजो के कुछ प्रकार के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ओट्स, मसूर, मूँग, उड़द चना, राजमा, सोयाबीन वा मूँगफलीया। इसी प्रकार की अन्य प्रकार की फसल हुईत है। जो कि अन्य अन्य मौसमों में उगाई जात हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला गेहूँ ही होता है। आमतौर पर सब व्यक्ति ज्यादातर गेहूँ पसंद करते हैं।